Oh mo nua dͻfo, mema wo akwaaba bio Na m'enyiwa agye dɛ enye hɛn bedzi gua wͻ ha. Hɛn a igyina ho yi dze, asɛm biara nnyi ho. ͻwͻ ahoͻdzen. Mfir a ͻwͻ mu no ho yɛ dzen. Etse mu a, bɛka dɛ ebͻ amona donkodonko mu mpo a, enntse. Osiandɛ ͻyɛ hɛn a odzi mu ankasa yie. Ntsi mma nntwentweͻn wo nan ase dɛ ebͻtͻ. Oye papa papa.